اول ما اوصل ابدأ اتعرف على المكان والناس والبس زيهم عشان ما ابان غريب حاول تعلم من عاداتهم وكيف يعيش واستفيد من معرفتي بالاشياء الحديثة عشان اساعدهم بطريقة تناسب زمانهم وبرضو اكتب ملاحظات عن كل شيء اشوفه عشان لو رجعت لزمان لو رجعت لزماني يكون عندي تجربة فريدة ومعلومات نادرة عن التاريخ